لا، اللآلات ما يقدروش يكونو عندهم مـ مشاعر <hesitation> لأنهم أصلا مبرمجين من الانسان. يعني إذا برمجتها يكون عندها تسما هي آلة، إِ إلا برمجتها يكون عندها هاذيك ردة الـ الفعل راح يكون عندها ردة الفعل أما إلا برمجتها ما يكونش عندها ردة الفعل ماراحش يكون كاين.